<noise> Gny kolotsay <noise> a Nizeria moa zao da <noise> samy manan gn'azy. Am faritsy ny Kaabily da hafa gn'agny. Misy <noise> koa gn'ores <noise> managn'azy. Gn'Alzeroa, gn hôplatô, am vale gn <noise> Mizapy igny agny, <noise> gn gôrara, gny hôgara. Tsy ho tsaraiko koa gny Hôra sy ny Hôrany. Samy mana gn'anazy <noise> aby reo am gn <noise> fombafomba. <noise>